Mpɛn pii mosoɛr wɔ aber a wɔabɔ bɛyɛ nɔ- nɔnan. Mosoɛr a nna makenkaan me "Bible" mabɔ mpae, mada hɔ kakra a. Wɔbɔ bɛyɛ nonum a nonum a na mepuei akɔprapra a na meguar. Sɛ mowɔ skuul kɔ a "time" a "lectures" aber a "lectures" adekyerɛ ne hyɛ ase no dɛm aber no na mokɔ skuul. Mokɔ a mpɛn pii no ayɛ a sɛ mobɔkɔ a tsii na meyɛ nom bi koraa wɔ hɔ a medze gu adze m'. Sɛ otua mu a ano minndzidzi mopon a na medzidzi. <noise> Mopon ba so a meba a na maboguar. Sɛ mebaa ntsɛm dze a ano mɛpɛ edziban bi esi do na medzi, mewie a meyɛ akenkaan kakra a nna mada. Sɛ monnkɔ beebia na mowɔ fie b- tse dɛ da bi Memenda a ano mosoɛr guar meprapra wie a na ma meprapra wie mom a na meguar. Moguar wie a <noise> na ɛno makɔ akɛhyɛ dan ne m'. <noise> Mekɔ kɔhyɛ dan ne mu kakra a nna mepuei mabɛpɛ m'anapa edziban <noise> medzi. Ntsi mepɛ m'anapa <noise> edziban n' dzi wie a nna a masan akɔhyɛ dan ne mu kakra a. Ewiaber <noise> mpɛn pii ayɛ a mepbiibi a ne mu yɛ har tse dɛ "biscuit" ntsi adze rebɛsa a na mepuei maba abɔnoa m'ewimber edziban medzi. Mewie a meguar <noise> makɔ akɔpɛ buukuu bi akenkaan sɛ mekenkaan wie a mber so a na mada.